Ledodaek eaa musisi esa nadw Aria ana nenen melodi esa neme nula esa yang deka no ndia deasan a boema Aria penasaran no see yang nakaminak melodi ndia, ana la'ok tunga halak melodi ndia boema analosa nai lapangan boema ana nuta inak mana'a hiik esa dei nakaminak melodi ndia.